Chiu munu'uajam lo ke es ngup'uy y ne ngup'uy nijian ke es aceite ndeu mas si creo ke re xikit se kukuat kauk va nuku'ejenunu kanan asta kauk va nukue ndukue re ngup'uy matsajau saria mjiung lo ke es leje re kutsa'u matsajau ndeu mas pues kuando bumejep mjiung lumei ngup'uy rapu re kutsa'au ki'iajay lo ke el ke lutu ngupjeipues manamei ngup'uy y mananaung ngup'uy re kichijiñ manatsajau pues pur ngup'uy kje ¿por kinjiu? Por ke kujui nipep limy mas chiu mani ne se l'ejep aceite ke es ne ngup'uy nijian kaung taejem de xi'iui kujui nepep limy por ke nipep mburuan ni'at kal'ei ni'ia linjik re let se mbeje rapu kujui k'eje pur ngup'uy y el ke lumei chi tameiñ y lariu peuk se mat batu ngupjei maka taung rapu y rapu re manake nananaung y chiu mani pes mi'ia majaut chiu mani peuk se manaba li'mi l'ey naljaung pues manake'je y para non giyiua kikiaung munabe asta kuanse latu ne ngupjei pus manataung <noise> manataung peuk se l'ey naljaung ke es aceite napune ta'ejem kaung es ngupui nijian de xi'iui pues chu mani pues kasi mas rapu re kje'e rapu re takem ¿por kinjiu? Porke es mas. Rapu re limy rapu re kauk ya mas takem pa munutsajam kichꞌijiñ se matsajau saria kichꞌijiñ saria arroz, fideo o saria mas kichꞌijiñ se batsajau pus por ndajap aceite kje ya nipep mbake mbakje'e ne ngup'uy lik'iajam nimbiuy ngupjei kupustinjia chiu y pores kiajai ya ne ngupuy ya ya el ke lutu ngupjei pus el ke bumang nataung si lataung y lembe kiajai nipep libiaun ne lu'uey matsa'ap lem mas kutsa'au mjiung ma'ey matsajau se mamujul lo ke es ne ngup'uy lik'iajam pero chiu mas make ra pu re make rapu se l'ejep vaseite ra pu re kje chiu mas re let y mas mani y mas kiji'iu kimia kutaung y mas kikiji y ngup'uy ya nip lik'iajam limy porke re let ya nip likiajam mbatut re mjeik y ndeu mas pus kanda le pus lumey nguma'ai lutu rapu lukjuat pa manake jui y kanda kunju se bumang namejep ne matsa'au meung ya bumejep ngup'uy y ya rapu re matsa'au ndeumas <noise> njaung re xikit y chiu mani pues ya mi'ia ni'iujuñ rapu chiu lo ke mas kje es aceite.